له کبانو علاوه، ډالفينان شارک يا کب‌غوښه کچلپې اختاپوس سمندري آس میږی‌ماهیان نهنګان سمندري زمریان جیلي‌فیش سمندري ستوري چنګښی لکس ماهیو ټون فیش،‌ بلو ای،‌ او ځینی نور تر اوبو لاندی ژوند کوی